Ebyokurya ebi turarya, mbwenu biine omugasho mwingi omu mibiri giitu. Waarya ebijuma okarya ezi za doodo, ebintu ebiragaruramu amaani bikagarukamu eshagama, omubiri oraba waagufaho, konka waarya ebintu ebitarakuha amaani, eno omubiri gurakurenga.